إيه بالطبيعه هاذو هوما ثلاث أرقام <hesitation> سبعا <hesitation> خمسا، أثناش، إذا جمعناهم مع بعض النتيجه راح تكون سبعا زائد خمسا تعطينا اثناش، أثناش زائد أثناش تعطينا ربعا و عشرين، إذا سبعا زائد أثناش <hesitation> زائد خمسا تعطينا ربعا و عشرين.